فما صغير لقى هاكا فجأة اكتشف أنه فما باب في بيتو هو ميعرفوش حب يعرف شنيا هي الحكاية نتاعو ، وكل شي قعد يتبع فيه والكل ، ودخل من الباب في لول تردد ومن بعد دخل من الباب هذاكا ، يلقى روحو في دهاليز هكا وماشي ماشي ماشي ، كل مرة يكتشف كائن غريب ، كامل الكائنات مكانتش كائنات مخيفة كانت كائنات محلاها ، كل واحد يعطيه هاكا هدية الهدية هذيكا هي القاعدة والا مبدأ يمشي بيه في حياتو.